Zah zen̈y andeha hitsàka ra- ranomasimbe araiky hoe amirô sambo madin̈iky àby ren̈y, raha omanàko voalohan̈y bakà ny telefôny; tsô fo zen̈y zah dobo, avô rô lamba ilain̈y amin̈any in̈y a- a- an̈y. Koa mila mahay tsara be zah hoe koa zah dobo aty ino raha jiàby mila ilaiko. Mila ataoko koa fa misy karà in̈y tampoka ma- mandeha.